Tereq! Olkõq hää, istkõq siiäq. Ti olt vanõmb inemine ja teil ummaq jalaq väsünüq. Olkõq hää, istkõq! Ma olõ noorõmb, ma või saistaq kah.